कुन्ठि हमरे एगदम सफा रखति मुल हम्मर कुन्ठि ओहके आउ सुग्घर बनाइक तहनि हमरे रंग लगैति । पहिले घर सफा करति, घर सफा करके धुर, झिंगुरक तान हटैति तौ जाके कैसन रंग लगैना हे ओहका रंग छँटति आउर रंगमे प्राइमर मिलैना है कि किा मिलेना हे तब मिलाके हमरे रंग लगैति । रंग लगाके जब सिकति तौ घर बन्‍ना सुग्घर दिखैता काहिककि यि रंग हम्मर कुन्ठि ओहके सोनमे सुगन्ध जैसन सब सुग्घर बना देहता ।